ⵢⵓⵏⴳ ⵉⵎⵜⴰⵏ ⵙⵜⵓⴼⴰⵜ ⵙoⴼⴰ ⴷⴰⵜⵓⵎ ⴽⴰⵔⴰⵍⵡⴻⴻ. ⴻⴷⴻⴽⵙⵀⴰⵍ ⵎⵙⴰ ⴷⴰ ⵍⴻ. ⴰⵙⵜⵓ ⴷⵀⴰ ⴷⵀⴰⴻ. ⵇⴰⵡⵡⴻⴻ ⵢⴰⵜⴰ. ⵣⴱⴷⵢⴰ ⵜⵓⴼⵉ ⵜⴻⵉⵔ. ⵡⴰⵍⵉ ⵔⴻ ⵜⴻⴷⵉⴽⵍⴻ ⵀⴻ. ⴻⴷⴻⴽⵀⴰ ⵀⴰⵇⵙⴰⴰⴱ ⵏⴰⵀⴰ. ⵢⴰⵡ ⵢⴰⴽⵙⴰⴰⴱ ⵏⴰⵀⴰ. ⵉⵎⴷⴰ. ⴷⵀⴰ ⵡⴻⴻ ⵢⵓⴼⵓⴷⴰ ⴽⴰⴽⴰⵜⴰ. ⵇⵙⴰⴰⵜ.